Min nde woni na mi gimowo ba, mi annda non no jitaawa wurtinta gimi. Mi ɓuri nanuuki hala, ko ɗen non ɗen liloje ɗe ɓe nyo'ata ko kanje wurtinta gimi ɗin, ala anndi rey, mi hammi un non.